Mi sinavei na por a poro sinavei simi sikul a nevere sim mamau sim mon kokouk sen va e takap rakot simi sikul a ian ke enamon a kapoit na ve kiss. Mi sikul palan bu mene gi deng menesan va akap kelei, palan bu mene gi deng menesan va mi kepnets a kelei, bu kepnets ke ke kouk gi ta tsana man kenlai a mon man tsenkor amon. A tuktuk rouriu sim enmon nevere si gei sim umure git teng nga vodon va mi sikul va mi kepnets e i mi kar ton ken tino e gi gi suvon mi neres. Mi misitnev a leong, se iesu ma mure, git ta ra vodon va mi sikul va mi kepnets sasaveir. Vore sim enamon, e kepoit na vokokte ka kepnets ka tsentsang e kapoit na vokokte ka develpment e kapoit na vokokte man ka ketspren mi gapman ka ketsipien mi ausik mi sikul, mi lotu e kapoit na vokokote sen va e kap nga rakot si ka sikul. Mi sikul e i mi karton tuktuk mi tino e i mi ketspiren tuktuk mi tino. Mi ka a mi vevin tangas tlekiran mi read, tangas tlekeran mi vautar. Nevere simi mangmangso enamon. Palan bu mei git tangas rumbeken i aron mi sinavei na sikul. Mi sikul a important, mi sikul e i mi kepinets tuktuk a ot ta peven ne i aron mi pakpak leong a peven va mi kotso mata geit i man berber ke geit tino, ke geit sa tino vovo kes. A iau ot ta peven ne mi sikul ari an man dekdek tuktuk, ari e ian man vokovokoits tuktuk. Sen va e teng rongme avuves ke sar, avuves bu bu nama vinavonou sim mak ka leong, si ke laka tam, se kina simbu tama lili o si m pement o se kisi leong sen va et teng rong nama vinavonou se gi Vat te rakot simi sikul o eng tuktuk se nga an mi nama vinavonou are man dekdek tuktuk are an mi sinavei et ta sikul ngan sim sikul. E ai te deke, misa et tanga poro i matan ke vono, o misa et nga poro sike amer si me sar ka leong, sike lakatam, tanga vano no ngan, a tanga oi rivi sevoi va e takap tsana, tanga oi tura no ngan, e i ne ta tsanga, tanga oi vang nge no a va i ne et takap so suvon sim ra vat rakot sim sikul, vat ta tlekeran bu korot palan i aron mi skul. Git tangas ong morngan no va i matan ke vono evoi misna sua da mei, evoi misna sua da mandar, evoi sua misna sua da vevin i matan ke vono, e ke rong se kina. E ko rong se tama, e ko rong konome kek puk nama sim masa ka leong, <hesitation> nevere malan te <hesitation> palan bu mene ke gi venvendon e gi, gi te vodon va sim taim gita sim ra gi ta suvu lekep ar ke sinavei te an, e kesen va e kap deng suri va e kor, ah e tangas vuna tlekran tuktuk mi saran tuktuk mi tino mi minagos, <hesitation> et tangas tlekkran vondisi mi sinavei e i a deke a mis sinavei tuktuk et tangas suvon i aron ke amer, i matan ke vono, a mi kepnets ne kava mi kepnets na vakuder mi kapneits ne kava mi kepnets na tsang vatsakte ka mei. <hesitation> Mi sikul ot te pengan, mi sikul ar na deke tuktuk a sen va gi nga vano no, sen va gi ang veteri nga no ngan a mi tino e i mi kepnets a et tangas suvon mi sinavei ta tuktuk a a e i are mi karton tuktuk ke geit sar menagos i aron ke sar enamon i aron ke geit sar family geit ta ngas suvon va mi sinavei mi sikul kap va i takap vodon va mi sinavei mi sikul kap va i mi karton mi tino sim tumbou geit. A mi sikul ate me beit i aron mi kepkep rawa bu mei kokouk git tangas rakot simi school, suri mi sa git ta suvan mi Git ta suvan mi tino sim rengeir a mi tino sim rengeir, mi tino sim rengeir a kapoit a kapoit na vekes sen va vu mei kokouk an i aron mi enamon git takap ra skul a na tleke rombatan mi tino tuktuk sikul, git ta tlekeran mi vauvatar git ta tlekeran me read, git ta tlekiran na pan simi nama, gi ta nags tlekeran bu korot bu kitsip a palan i aron an mi, i aron an mi i aron an mi tsentsang. Ke git vovo kes git tangas tlekeran va man man kenlai o man duis mi saran na suvon, mi sinavei e i mi kepnets a important. E ta kap a e takap vodon va mi sinavei et ta suvon, va mi sinavei ta tsang vatsakte mi kominiti, ot peven ne, a palan se geit geit nga rakot i aron mi sikul A palan simbu mei bu mandar gi nga rumbuken sim sua kain si bu sua da a simbu sua da rosar sim sikul na na kir morngan ian mi sikul ian mi tino sim sikul a bet i matan ke vono o vakoit malan ne et tangas suvon sen va e ngas suvon kovo mama vokovokoits kovo nama gi nnga gi nga ging oing rivi sevoi a o ging oing tere sevoi o gi nga kovo nama gi nga vano no va et takap tsana o e ta tsana. Mi sikul mi kepnets na rikitsan a evoi kes kes et te rik rikitsan et ta rikitsan ian mi kepnets ta kelei et ta suvon et ta rikitsei rivi ian mi kepnets takap kelei a. Mi sikul. Mi korot na sikul ngann balan bu kepnets. A a sitei bu mandar palan gi kap suvon mi tino mi tino na mi mi gi kap tlekeran misana misana kepnets malan ne a bu mandar palan gi suvon mi gi te suvon mi tino sim paip <hesitation> gi kap ko nep sikar i mal ar e kesen sim taim git te me bet simi sikul git te me bet basser palapalan gi te ve tala ngan bu sana nama gi te ve tala ngan mi ve teber nge gi gi te palo kouk gi te ve tala ngan mi sa gi ta tsana i aron mi sikul ok ate mi vak ke an ke gor ser palapalan na vuruvan an ke gor ba baser palapalan gor tangas e gor kese gor gor tangas ververis ngan ke gor sa gor ta suvon. <hesitation> Gor tangas ververis ngan ke gor sa pik sinavei kes kes ok sen ngan va e palapalan ka i a te paip. E palapalan ka i sitei a tok sim taim tete ter bu ma si ma turou a i a te turan kono nepe a sim taim ta nepe ta kon kelei sen an a gor te vakaik inan sim taim gor ta vakaik inan a di te. <hesitation> mi kepnets ta leong ot taat ta lalro vokokte o lalro vokote malan ne mi sikul mi korot na ver kuli nge sinavei ian ta kelei ian ta tsokor are ta sikul ngan an sim sikul. E kesen na morngei i aron mi community ian ta kelei et ta vekinevete va mi community gi ta ar kes nge no ian ta tsokor kea nge tsanga tsanga i aron mi community sunan bu mumu i aron mi community gi kapoit na ar kes nge no gi tangas oi et tangas suvu nama palan et tangas suvu vinekin suri an mi sinavei suri an mi sinvei akap vaute tuktuk ian mi enamon o ian mi kominiti. Mi sikul e ai a deke tuktuk. Mi tino tuktuk se geit i marar. <hesitation> mi sikul e ai ta kuli geit na tlekran ke git sara mata matambu ke geit sa family.